اللون البرتقالي، لون الفرح والنشاط، يربطنا بالشمس، وأيام الصيف الحلوة، لما نشوف البرتقالي نحس بطاقة إيجابية، ونفكر ونفتكر الأكل الصحي والفواكه اللديدة، وكمان بيربطنا بالخريف أوراج الشجر، الألوان.